اليوم المتالي تاعي من الصباح للمساء هو الاستيقاض صباحا يعني اكل شيء هكا خفيف تما <hesitation> النزول الى الخارج نروح النوض الطونوبيل تاعي ونجوز عند <hesitation> الشخص الدي يريد ان <hesitation> اراها اخودها معي ندهب لراك تعرف ندورو شوية نروحو لريستورو كشما ناكلو هاتم نروحو تاني لبالاك لنشربو كش حاجة وانا ندورو ومبعد نزيدو ندورو ونقسرو وحتا حتا النهاية اليوم هدا- هدا هو يومي الميتالي